telur sér ekki lengur vært í Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg vegna myglu og hefur auglýst eftir nýju húsnæði heilsuverndarstöðin er friðuð og meðal þekktustu bygginga Reykjavíkur skuldar Reykjavíkurborg um tíu milljónir króna sem gera verður upp svo hægt sé að halda hátíðina í sumar segir formaður borgarráðs hjálparsamtök reyna nú allt til að sporna við fæðuskorti í

suðausturhluta Afríku eftir mannskæð flóð

bitnar verst á stúlkum því þær eru margar seldar í hjónaband eða vændi í skiptum fyrir mat rokkið lifir segja þrír ungir rokkarar í hljómsveitinni blóðmör sem sigraði í músíktilraunum í gær öllu máli skipti að textarnir séu málfræðilega réttir forseti Íslands hleypti í dag af stokkunum átaki átaki þar sem fólk er hvatt til þess að kaupa íslenskar vörur

vörur opnunarhátíðin var haldin í Bónus þar sem forsetinn rakst fyrir tilviljun á móður sína gott kvöld landlæknisembættið þarf að flýja

úr gömlu Heilsuverndarstöðinni vegna myglu þar hefur embættið verið í átta ár eigandi hússins segir að

megi rekja til vanrækslu embættisins fram kom í fréttum í janúar að óháður matsmaður rannsakaði gömlu heilsuverndarstöðina við Barónstíg vegna gruns um myglu haft var eftir Ölmu Möller landlækni að um þriðjungur starfsmanna embættisins hefði fundið fyrir einkennum vegna myglu þar af væru sex sem gætu

ekki unnið í húsinu og væru komnir með vinnuaðstöðu í heilbrigðisráðuneytinu ágreiningur var um hvort mygla

í raun til staðar eigandi hússins sagði í samtali við fréttastofu í janúar

hann og landlæknisembættið hefðu fengið fyrirtæki til að rannsaka

húsið og niðurstöður stönguðust á þá hafi verið kallaður til óháður matsmaður hann skilaði nýlega skýrslu sinni eftir fimmtán hundruð fermetra skrifstofuhúsnæði til leigu á höfuðborgarsvæðinu til tíu ára tilboðsfrestur er til þrítugasta apríl samkvæmt heimildum fréttastofu fer landlæknisembættið úr húsinu vegna mikillar myglu í skriflegu svari til fréttastofu segir Þorsteinn Steingrímsson eigandi hússins að fár verkfræðinga

í þessu máli eigi ekki við nein rök að styðjast hann segir að myglu og skemmdir í húsinu megi alfarið rekja til vanrækslu og sóðaskapar

embættisins landlæknir vildi lítið tjá sig um málið við fréttastofu hún vísar því þó alfarið á bug að húsnæðið hafi spillst í meðferð landlæknisembættisins það sé ekkert í skýrslum sem styðji það heilsuverndarstöð Reykjavíkur var vígð annan mars nítján hundruð fimmtíu og sjö og er eitt þekktasta hús Einars Sveinssonar fyrrverandi húsameistara ríkisins stofnun hennar var sögulegur viðburður í heilbrigðismálum og var byggingin sérhönnuð fyrir starfsemi stöðvarinnar húsið er friðað í dag um tíu milljónir

segir formaður borgarráðs

fyrir að greiða sveitinni ekki um sextán milljónir króna í þóknun vegna tónleika hennar á hátíðinni í fyrra til stendur að halda hátíðina í Laugardalnum í fimmta sinn í sumar í samvinnu við borgaryfirvöld en búið er að tilkynna komu fjölmargra heimsþekktra listamanna á hátíðina borgarráð ætlar að taka fréttirnar af stefnu Slayer fyrir á fundi sínum á fimmtudaginn mér finnst leitt að heyra

en þetta eru ekki nýjar fréttir í heildina við vorum búin að heyra af því í byrjun árs að

tónleikahaldarar skulduðu fé hérna innanlands en við vorum ekki búin að heyra

í þessari stærðargráðu þannig að það er alveg nýtt fyrir okkur Reykjavíkurborg veitti á sínum tíma

fimm ára vilyrði sem rennur út á næsta ári hins vegar hefur borgin gert nýjan samning við hátíðarhaldarana á hverju ári sem felur meðal annars í sér dagsetningar öryggismál hreinlætismál lagaleg og fjárhagsleg atriði og fleira í þeim dúr

samningur hefur ekki enn verið undirritaður fyrir hátíðina sem á að fara fram í júní sá samningur lá fyrir í drögum

borgarráði í nóvember þar eru ýmsar forsendur meðal annars að það verður að gera upp kostnað við borgina líka og það er ein af ástæðunum fyrir því að það er ekki búið að skrifa undir Þórdís Lóa segir að skuldin við borgina sé um tíu milljónir króna og sé vegna hátíðarinnar í fyrra borgin geri þá kröfu að skuldin verði greidd jafnvel þótt nýir aðilar séu komnir að rekstri hátíðarinnar hvenær verður gengið frá samningi staðan er bara svolítið sú að það er ekki búið að ganga frá greiðslu við borgina það er fyrsta staða

ekkert gert fyrr en

að því við förum ekkert að ræða þetta

þessar nýju fréttir þá er þetta klárlega uppi á borðum hjá okkur og við erum að skoða þetta allt saman í heild hvað gerist ef svona samningu r er ekki undirritaður ef hann er ekki undirritaður þá verður væntanlega engin hátíð það er mikilvægt að koma í veg fyrir fæðuskort

til örþrifaráða eins og að selja dætur í sínar í hjónaband eða vændi í skiptum fyrir mat þetta segir verkefnastjóri hjá Rauða krossinum sem stödd er á hamfarasvæðum í Malaví það er um hálfur mánuður síðan mannskæð flóð setti allt úr skorðum á

stórum svæðum í suðausturhluta Afríku verst er ástandið í þremur af fátækustu ríkjum heims Simbabve Mósambík og Malaví þetta er alltaf það sama þetta bitnar alltaf verst á fólki sem býr við sára fátækt hús sumra eru alveg farin þau munu þurfa mikinn stuðning til að geta byggt aftur sitt

í apríl það er að miklu leyti bara horfið

fólk sér ekki fram á að geta útvegað sér mat Guðný segir að það sé bráðnauðsynlegt að koma í veg fyrir fæðuskort hann geti haft ýmsar afleiðingar til framtíðar það sem gerist alltaf hér í þessu landi og öðrum þar sem er fæðuskortur að fólk grípur til örþrifaráða

dætur sínar mjög ungar frá sér

sé allt að níu prósent stúlkna undir fimmtán ára aldri í Malaví sem eru giftar þegar þegar fólk og fjölskyldur vantar mat þá grípa þar oft til þess að þurfa að veita karlmönnum aðgang að

neyðaraðstoðin er margþætt táningsstúlkur sem eru byrjaðar á blæðingum það þarf að passa að þær fái aðstöðu til

til að geta sinnt þeim þörfum og

dömubindi því stúlka á blæðingum sem hefur ekkert svoleiðis hún fer ekki í skólann það fylgir mjög mikil skömm og tabú að vera á blæðingum í Malaví allt í rauninni bara í kapphlaupi við tímann

tryggja að þessi fæðuskortur fari ekki svo langt að þetta fari að bitna bitna svo alvarlega á þeim samkvæmt nýgerðum kjarasamningum getur fólk samið við vinnuveitendur sína um styttri vinnuviku sé það tilbúið að

launaða kaffitíma skiptar skoðanir eru

sem fréttastofa tók tali það eru að verða fimmtíu ár síðan lög voru sett um fjörutíu stunda vinnuviku það var þó ekki fyrr en árið tvö þúsund og tólf sem meðalvinnuvikan varð fjörutíu stundir nýir kjarasamningar eiga að stuðla að meira samþykki félagsmenn samningana fá þeir heimild til að ganga til viðræðna við vinnuveitendur um lengd vinnuvikunnar með kosningu þetta er háð sérstöku samþykki beggja aðila bæði starfsmannanna og atvinnurekandans á

þetta eru ekki tryggð grunnréttindi heldur eitthvað sem er heimilt að semja um á hverjum og einum stað er heimilt að semja um á hverjum og einum stað um það er þá trúnaðarmaður

er þetta háð meirihluta starfsmanna í atkvæðagreiðslu vinnuveitandi getur neitað starfsfólki um atkvæðagreiðsluna fólk sem fréttastofa náði tali af var sammála um að

en er fólk tilbúið að láta frá sér kaffitímana ég held að það þurfi ágætis þjóðarsátt hérna á Íslandi ef allir ætla að stytta vinnutímann bæði verslunarfólk og kúnnarnir okkar

alltaf endalaus krafa

opið fram eftir öllu værir þú til í sjálf að sleppa kaffitímum til að fá að fara fyrr heim

þannig þessir kaffitímar eru óþarfi já þeir eru óþarfi ef maður kemst fyrr heim þá bara fær maður sér eitthvað heima hjá sér í staðinn það er ekki flóknara en það mér finnst þetta með að taka þetta af kaffitímanum

þarf tíma til að spjalla það verður betri vinnustaður þannig maður þarf alltaf að geta staðið upp og tekið smá pásu sérstaklega ef maður situr svona við tölvu og vinnur ég er reyndar í vinnu sem hætt fyrr á föstudögum við vinnum það af okkur sko þetta er mjög gott

til í það sko hvað gerir þú þá á föstudögum

að fórna kaffitímanum

að fá að fara fyrr heim já ég hugsa

ég myndi bara setja eitthvað í vasann og borða upp úr honum

eldur var tendraður í dag

í Rúanda til minningar um fórnarlömb þjóðarmorða í landinu fyrir tuttugu og fimm árum

hefur heitið rannsókn á hlutdeild Frakka í við vörum við myndum með þessari frétt forseti Rúanda var einn þeirra sem tendraði eld við hátíðlega athöfn í landinu í dag eldurinn á að loga í hundrað daga eða jafn langan tíma og þjóðarmorðin stóðu yfir í landinu fyrir tuttugu og fimm árum fleiri

átta hundruð þúsund eða um tíundi hluti þjóðarinnar lá í

hútúar hófu grimmilega útrýmingu á

eftir að flugvél forseta landsins sem var

lýsingar á því sem gekk á þessa hundrað daga eru síst fegurri í dag en þær voru þá mörg leita enn svara um hver urðu örlög ástvina sinna önnur hafa lært að lifa í sátt og samlyndi þrátt fyrir svarta söguna en þó einhver sár hafi gróið á enn eftir að velta við mörgum steinum emmanuel Macron Frakklandsforseti hefur skipað nefnd sem ætlað er að rannsaka hlutdeild Frakka í þjóðarmorðunum en franska ríkisstjórnin var í bandalagi með en Frakkar eru ekki einir Vesturlandaþjóða sem þurfa að svara því hvers vegna svo seint var brugðist við hryllingnum í Rúanda fyrir aldarfjórðungi jarðeðlisfræðingur hjá

Veðurstofu Íslands segir að snjóflóðavarnir hafi sannað gildi sitt hér á landi í nokkrum tilvikum hefði orðið eignatjón og jafnvel slys á fólki ef þeirra nyti ekki við fyrir ríflega tuttugu árum var gert átak til að verja byggðir fyrir snjóflóðum þótt verkefnið sé aðeins hálfnað þá hafa verið reistir varnargarðar á fimmtán stöðum í tilefni af alþjóðlegri ráðstefnu um snjóflóðavarnir á Siglufirði hafa sérfræðingar metið

reynsluna af þessum vörnum það hafa yfir fjörutíu snjóflóð fallið inn á þessi manngerðu svæði við garða

og alveg á garðana sjálfa í mjög mörgum tilfellum leiðigarðar hafi virkað mjög vel og gjörbreytt öryggi fólks til dæmis á Flateyri og Siglufirði minni reynsla sé komin á þvergarða og þeir ekki taldir jafn öruggir en hafa samt breytt miklu einkum í Bolungarvík þar sem rýmingum hefur fækkað verulega og svo eru stoðvirki hér í hlíðinni fyrir ofan Siglufjörð sem hafa gert það að verkum að menn hafa getað þróað byggðina hér á hættusvæðum sem áður voru byggt nýja hótelið og hafið þar rekstur í tengslum við þessa uppbyggingu ferðaþjónustu sem annars hefði ekki verið hægt talið er að í þremur eða fjórum tilfellum hefðu flóð sem fallið hafa á varnargarða náð niður í byggð það má eiginlega alveg fullyrða að í einhverjum tilfellum hefði orðið tjón á eignum og það er náttúrulega alltaf einhver slysahætta ef snjóflóð lendir inn í byggð gagnrýnt hefur verið hversu litlu fjármagni er varið úr ofanflóðasjóði sem geymir á annan tug milljarða að óbreyttu

verður lokið við að verja byggðir árið tvö þúsund og fimmtíu Tómas vill hraða verkinu

utan náttúrulega slysin á fólki það er ekki viðunandi að það taki hálfa öld að koma upp þessum varnarvirkjum eftir slysin níutíu og fimm forseti Íslands hleypti í dag af stokkunum átakinu Íslenskt gjörið svo vel þar sem innlendir framleiðendur og verslanir ætla að taka höndum saman og bjóða upp á úrval af íslenskum vörum í verslunum víða

í Bónus í Garðabæ en það eru Samtök iðnaðarins Samtök atvinnulífsins Samtök verslunar og þjónustu og Bændasamtök Íslands sem standa að átakinu mig langaði til þess að styrkja þetta ágæta framtak hvetja fólk til þess að huga að því sem er búið til hér heima íslenskt gjörið svo vel auðvitað erum við í

ég held að það sé sjálfsagt að við við reynum að hugsa aðeins um það sem við gerum vel hér heima það sem við framleiðum hér

það er gott fyrir okkur sjálf okkar efnahag og það er gott fyrir umhverfið líka að fara ekki yfir lækinn að sækja vatnið ef svo má segja þannig að með þessum hætti legg ég mitt litla lóð á vogarskálarnar sæl mamma

tilviljun að versla velur hún íslenskt já ég held að það hljóti að vera ég fæ að minnsta kosti góðan plokkfisk hjá henni þegar ég kem í Reykjavíkur og rokk amma þetta eru nokkrir af mörgum titlum sem Andrea Jónsdóttir ber hún er sjötíu ára í dag ófáir kannast við Andreu Jónsdóttur hún hefur verið í nær hálfa öld og var með þeim fyrstu

sem hófu störf á Rás

hennar fyrstu þættir voru alltaf teknir upp en í dag nennir hún bara að eigin sögn að vera í beinni útsendingu þar sé ekki skrifaður formlegur texti og hún er orðin vön ýmsum uppákomum um daginn þá gerðist

upphafi útsendingar

af geisladiskum þó ég sé búin að raða upp lögunum en þá var sko gott að vera með poka af geisladiskum af því ég þurfti að spila bara einhverja diska og kynna eitthvað

Andrea þeytir einnig skífum á Dillon rokk bar og hefur gert í tuttugu ár í afmælisveislunni var hulunni svipt af mynd af henni sem er til marks um hennar hlut í sögu staðarins ég sit alltaf upp á hillu hérna niðri þegar ég er að og ég hef sagt sko að ég myndi hætta þegar ég kæmist ekki upp lengur en þá sögðu þeir neinei þá lyftum við

bíðiði bara fjölmenni var mætt til að fagna með Andreu áðan og sagðist hún eiga eftir að fara að gráta nokkrum sinnum í kvöld af gleði allir stærstu tónlistarmenn landsins kepptust við að grípa í hljóðnemann og taka lagið henni til heiðurs maður bara fyrir svo mikilli hlýju og væntumþykju og ég tek það fram að ég er af þeirri kynslóð sem notar orðið ást ekki við hvaða tækifæri sem bara frábært að svona mörgum skuli þykja vænt um mann og sýna það og mæta

finnuru fyrir mikilli ást hérna í ást og bara já hljómsveitin blóðmör frá Kópavogi sem

í gær leggur mikið upp úr góðri og vandaðri íslensku í textagerð

þeir ætla nú á fullt í að gefa út fyrstu plötuna sína sem ber nafnið

hvernig er tilfinningin að vinna músíktilraunir rosalega góð þetta bara ég trúi

á góðri íslensku já alveg frábært þeir segja að markmiðið hafi verið að komast í úrslit keppninnar en þeir hafi ekki búist við því að vinna þeir eru sautján og átján ára og hafa spilað saman í um þrjú ár og sækja innblástur í aðrar íslenskar rokkhljómsveitir eins og skálmöld og

var ég upptekinn að því að þess vegna eru þessir textar allir falleg íslenska þeir reikna með gefa út plötuna innan nokkurra vikna nú eruð þið í svolítið heavy rokki er það ekkert að detta úr tísku nei alls ekki rokkið lifir

eru vinsælar víða meðal annars hér á landi í gær seldist ein slík fyrir metfé á uppboði í Finnlandi krúsin var slegin á rúmar sex þúsund

evrur eða rúmar átta hundruð þúsund íslenskar krónur það sem gerir hann sérstakan er að mynstrið á honum er

hann telst því einstakur og er núna jafnframt dýrasti

um helgina ásamt sólinni sem hefur leikið við fólk víða um land í dag

vorið er komið

í fjölskyldu og húsdýragarðinn þar naut fólk blíðunnar við

og ilminn af grilluðum pylsum og ungir sem aldnir brugðu á leik þið eruð á

hvert á lands sem er hvert

helduru að mamma ykkar myndi leyfa ykkur að fá svona í garðinn já ég held það

ekki eiga að veðri

áfram er gert ráð fyrir austanátt á landinu á morgun bjartviðri víða um land en stöku skúrir með suðurströndinni hiti tvö til átta stig yfir daginn en áfram næturfrost í flestum landshlutum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum

sjá hvað ber hæst í Akureyri féll í gærkvöldi úr úrvalsdeild karla eftir eins árs dvöl fram hélt sæti sínu

telur sér ekki lengur vært í Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg vegna myglu og hefur auglýst eftir nýju húsnæði húsnæði heilsuverndarstöðin er friðuð og meðal þekktustu bygginga Reykjavíkur Reykjavíkurborg um tíu milljónir króna sem gera verður upp svo hægt sé að halda hátíðina í sumar segir formaður borgarráðs hjálparsamtök reyna nú allt til að sporna við fæðuskorti í

suðausturhluta Afríku eftir mannskæð flóð bitnar verst á stúlkum því þær eru margar seldar í hjónaband eða vændi í skiptum fyrir mat rokkið lifir segja þrír ungir rokkarar í hljómsveitinni blóðmör sem sigraði í músíktilraunum í gær öllu máli skipti að textarnir séu málfræðilega réttir forseti Íslands hleypti í dag af stokkunum átaki þar sem fólk er hvatt til þess að kaupa íslenskar vörur opnunarhátíðin var haldin í Bónus þar sem forsetinn rakst fyrir

tilviljun á móður sína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 sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina og hafið það gott